To əmdan ma, manginəəə a burəng saidatki, ma əndanaktai ii wanan, to ayuu mangunnaa a burəna saidatka, na ɗang ya ye, dan a ja jlau ɗekci, a ja jlawu ɗekei jisku jlarapun, dan gaɗau duwo ne, nak, naktu alwasin akci burəng saidangka, saidangka, akci buri ɗavanya, a ja jlawu makarantan ɗakci a ja glawu a firamre, a ja da nec ii sakandare, tun da a wun glamu sakandare ɗeng əmdan kwaya ii əmdan a bureng saidat ki ɗavayya, to gadan duwon na yee naktu alwasin ai ko na reno pum ya yee mangunane a bureng saidatka, saidan na koro saidan ɗavayya na mariya pum maksa kwaɗanay, gaɗau duwon ne, ai ma aa n u varu, navara maganane a burəng saidatka ɗavayya.